Hiteko izy ity da itako da tena mety amina gne lokony, gne didiny aby da avy ame raha niriko, fa tsy nogny, nandramako da tery da ha sy nogny ro fa aleo da itegny hoe sody mba misy hafa gn'aminareo atoa ndre da sy mitovy amin'ity loatry fa da mitovitovy avao e didiny e, e lokony moa afaky isafidianina avao, mba iteo ao rô e metimety amina.